Ha, bu qiziqarli va yangi tajriba. O'zgarishlar har doim qiyin bo'ladi, lekin yangi joylarni kashf etishni ham yaxshi ko'raman. Ko'proq do'stlar orttirishni umid qilaman.